Mi penso de no. E penso che segge etico fâ da reçerca e besorrieiva mettise d'accòrdio tutti i paixi do mondo pe fâla pe anâ into spaçio ma a colonizzaçion no me pâ unna cösa etica.